Hm, blender? Tuu um nigu määnegi sekäi vai sääne pudrostegijä, sodistegijä. Noh, nii tä tüütäski – panõt as'aq sisse ja sis käü üts määnegi terä sääl ümbre ja tuu tege kõik sodis, plögäs.